ذات ليلة سمع موسيجار لحن غامض يأتي من الغابة، دفعه الفضول إنه يروح يلحج اللحن وم- مشي من الغابة وصل شاف مجموعة من الفتيات يرجصن حول نار صغيرة ما عند لما لاحظو الفتيات دعوه للانضمام إليهم، وبدأ يعزف معهم واكتشف إنه هذا اللحن يحكي جصة جديمة عن الحب وصار يتردد على الغابة دوم يشوفهم.